Disɛka ti mam di pooren wa de la kemɔlega kinkɔgebeele. Kemɔlega kinkɔgebeele ba n dugeri ka se'em. Fu ni iŋɛ la fu kemɔlega bii ki, erege ŋwana nyanya, piɛ fu da'aŋa, pee fu dukɔ, pee fu bi'a la fu lasɛka, fu laasi. Fu san iŋɛ ŋwana ba'asɛ ti fu nyaa tuurɛ bugum, dikɛ dukɔ dugelɛ, iŋɛ ko'om makɛ se'em ti fu bɔta ti fu pukɛ fu kinkɔgerɛ la. Fu san bɔta ti fu iŋɛ sukaam fii pa'asɛ fu san ka bɔta ti fu iŋɛ sukaam pa'asɛ. Amaa, mam kinkɔgerɛ la nuu de, mam ka iŋɛ sukaam pa'asɛ bini. Ti fu san dikɛ fu dukɔ la dugelɛ iŋɛ ko'om iŋɛ bini la, ti fu tɔ fu za'asum magesɛ wuu kɔlegɔ, amani. Mam iŋɛ la dãbilɛ pa'asɛ n kinkɔgerɛ la puan la nanzu'usi. Fu san tɔ iŋɛ ko'om la puan ti bu kɔrɛ ŋwana maga, ti fu nyaa bum fu zɛsaala la. Sɛla ti n bum de la, n san yeti n ka'agɛ zompugero la n iŋɛ dukɔ la puan, la ta'am iŋɛ kpigela mɛ. Ti wala la, mam iŋɛ la ko'om bum zɛsaala la makɛ ma'a, ka'ɛ iŋɛ bini gurege ti ba za'a waabi ta salegɛ. Ti n basɛ ti ba kɔta fifisi dee ti n guregera. Ba ni kɔrɛ fii ti n gurege, kɔrɛ fii ti n gurege. Ba ni ta iŋɛ ti n dikɛ bi'a laa bii vugere la iŋɛ fu nu'o leele, ti zɛsaala la ka le ɔbera kuteri kuteri, ŋwana pa'alɛ ti fu kinkɔgerɛ la bi'ɛ mɛ n la. Mam n dugɛ n kinkɔgerɛ la se'em n bala.